Dil a la policía nacional i degolvé-la, da-li la espricaera d'aondi estava i horma en que l'alcuentré. De contau que la su dueña se poni contenta. Porcima de tó por no tenel que golvel a sacal-si tolos decumentus de dentidá i las tagetas, qu'essu pue sel una aginaera.